Tan̈y fa nipitrahako zen̈y efatra tao vôlalohan̈y zen̈y ta Tanarivo nipetraka elaela tao zah, avô Fôrdôfin taon̈a raiky, avô ta Mazenga dimy taon̈a, <hesitation> ta Diego ma zen̈y efa taon̈o maromaro feky nipitrahan̈a ta Diego.